<hesitation> די- ס'דא <hesitation> גאם אןם באבל גאם וואס גייט אויך אריין אין די קענדי. ס'איז דא מינט קענדיס, קענדי קארנס, קערעמעל קענדי, טשאקאלאד קענדי, <hesitation> גאמי בערס, סניקערס, סקיטטלעס, דשאלי רענטשערס <hesitation> כ- <hesitation> וואס נאך? און שוין.